Chile pe ko oime vi oyuaviavi oime iroi va oime ˂hesitation˃ ivi otini va oime uajaete ye jaivi va oime kuarai jaji oime ˂hesitation˃ amarenda opa oyuaviavi kua Chile pe oime iroi yae oime jaiviave oime jaiviete jokope vi